Ireto avy ny karazana zavatra fototra hita amin'ny fiara. Eo ny kodiarany, eo ny vatany na ny karapasiny, eo ny familiana. Eo ny seza, eo ny motera.